अ जुन्ग्नि गर्देनौ <hesitation> गबन्ग्रक्सुम्नि बिफन्ग्लैफन्ग्दुन्ग, अर् गबन्ग्-गबन्ग्रक्सुम्नि बिफन्ग्लैफन्ग्दुन्ग। <hesitation> अ बिफन्ग्लैफन्ग् फ्नि मुन्ग् फ्र जेय्बे। अ जेरे बिवर्, बिवर् जुन्ग्न गबन्ग्रक्सुम्नि बिवर् दुन्ग जुन्ग्नि गर्देनौ। अ गोल बिवर् दुन्ग, जोब बिवर् दुन्ग, कतोन्त बिवर् दुन्ग, म्बयरे, सन्प्लौअ बिवर् बुदुन्ग। अ बिफन्ग्लैफन्ग् फ्नि गेजे रौ। जुन्ग् गेदुल्गेदुल् बिफन्ग्दुन्ग, जेरे गम्बरे बिफन्ग्दुन्ग, अ कन्तल् फन्ग्दुन्ग, तय्जो बिफन्ग्दुन्ग, <hesitation> जम् बिफन्ग्दुन्ग, अरे सिगुन् बिफन्ग्दुन्ग। अर् मैबोन्ग्तैगोन्ग्ब जुन्ग् <hesitation> गैने जेयो। सिजन् लन्ग, सिजन् जुन्ग् मैबोन्ग्तैगोन्ग् फ्र्क गैयो। अ गजन्ग्ब त्र जुन्ग् लै, लफ, अरे मुअ फ्र्क गैयो। अर् बितेने, न्द <hesitation> जुन्ग् न्गौपनि लौ सोगनर्, बिफनि बिफन्ग्लैफन्ग्दुन्ग।